أنا أحب الموسيقى العمانية بشكل خاص، مثل الأغاني الشعبية والتراثية، تحسسني بالراحة وتذكرني بأيام الطفولة مع الأهل والأصحاب، بعد أحب الأغاني اللي فيها إيقاع حلو، كل ما تعبر عن مشاعري، كل نوع موسيقى له.